Xi na rníne ra becw zaní, daën, nare rnya à galní rduzh ra ma, chi gyízobu bal gyízobu <hesitation> cuidad gyízobu cuen xi laní runrama nugwel ah <hesitation> rnyenyaz rduxrama cad tî xilanì, rny rduaxma chi caculoma lizma. rny rduzhma chi rdaz tî nama tî nima, rnyenyaz ni runrama chi zanírunrama rduaxrama, zení rnineruma zarama.